Nri tiyá tu tu ta ho o on. koa noa hó, koa- koa noa hó tu, ña kennrini oña ho o on. queso ni kenri ña kuchónnri ta ña jan ni tó koa no kivi queso ho, koa no kivii queso hó, ta na kuchónnri chí iinñajan kenria, adriavaku kuchónnri inka nua.